<noise> mak mbic̲h̲a mak nap lëꞌ mak yu siempre nap lëꞌ mak yu <hesitation> or lëꞌma xc̲h̲aꞌ lëꞌ man xiaꞌn c̲h̲an c̲h̲ow yu, or lëꞌma idzinn nap nle man nle lëꞌ man xc̲h̲aꞌ ley xc̲h̲aꞌ, xdux man lo xkomier man c̲h̲an man c̲h̲ow yu, man yu man xgit lëꞌ man, nak mak ngol manna ic̲h̲ë xkwerp man zaꞌksa nak, dele ideꞌdma guꞌn gow man wen xluꞌw man zaꞌksa xluꞌw man, ber c̲h̲anc̲h̲a man c̲h̲ow yu, nap dele chu minn fwer chu xlan nu lëꞌ man xdux lo minn. Lëꞌ man este yu or kwaꞌma man tsa man baño sia man fwer, o or lëꞌma kix̱uꞌ man nap gakga c̲h̲ow yu c̲h̲uꞌnn xluwma tib diꞌl sia man baño napna konde guꞌnn mbimu, or lëꞌ man xlaꞌn tsa baño, lëꞌ man xkëꞌ tok puert lëꞌ man ic̲h̲aꞌ, kwalkier guꞌn c̲h̲uꞌnn man, gunu c̲h̲uꞌnn mak, lëꞌ biꞌchna biꞌchna tiene ke ic̲h̲ixkwaꞌma guꞌn, lëꞌma ideꞌd guꞌn gow biꞌch, lëꞌ abecés nap sia biꞌch zegib guꞌn gow xc̲h̲aꞌc̲h̲a biꞌch fwer, kay sia man man sia man xgib man guꞌn c̲h̲ow man ota yu or tsaꞌbga biꞌch ic̲h̲aꞌ biꞌch yu c̲h̲ow yu noꞌnda sia ziꞌdna xkëꞌ c̲h̲edz lëꞌma ideꞌd guꞌn gow. Nak biꞌch xc̲h̲aꞌda man knu fwer or lëꞌ man xiena c̲h̲ow yu. <noise>